Ny famitsia-nify zany e, da manampy ny asan'gny brosy nify i io. Ny famotsia-nify no mahatonga ny nifisika vomaiky hadio soa, da io koa manome fluorura izay miaro gny nifisika amin'ny arety. Manampy amin'gny fanatsara ny fofom-bava avao koa ny fampiasa ny famotsia-nify.